L'aceddi pàrinu cumunicari l'unu cu l'àutru attraversu lu ciuciulìu. Qualchi vota si sfrùttanu puru l'unu contra l'àutru comu na forma di linguaggiu. Cumùnicanu macari attraversu la postura ca assùminu e li so cumpurtamenti sbuffannu lu coddu, grapennu l'ali e mustrannu li piumi. Spissu dipenni di la cunversazioni ca hannu e di li speci.